Aia mbo tsy nahita aoha iaho olombelo ndaraiky nahay niresaky tamin'ny bibinanomboky nahaterahako jusque heneny zao fe ngamin'ny film aoha da misy zay